Lo̱, ƙe mar lu lo̱ wattu shattni i-i shattu ƙen wattu lii tuƙu ar wuji ƙen lii. Maii kan lunn kama shadƙi ar wuji ƙen luun tuƙu ar wuji, am shikki maa ɗiƙƙo am shikki kpaɗuƙo ɗiƙeeni ƙen shaɗi ƙen wa li ti fo̱ƙ ma̱ruƙ ma yiiƙo ƙen shattu ƙen wattu ɗummo̱ shikki, maa yiiƙo ƙen shatu ƙen wattu ɗummo shikki. Ta kijimo̱ ta kijimo̱i nda wari lo̱i ta ɓalaani arii ar ɗaƙƙilaanim <noise>